Sportga pul tikish haqida <hesitation> qarashlarim salbiyroq, chunki bu <hesitation> islom dinida ta'qiqlangan qimor hisoblanadi va bundan keladigan <hesitation> moliyaviy <hesitation> miqdor ham <hesitation> yaxshi narsalarga buyurmaydi.